Ëntà pìé ën man le due stache e fe ën grup cun le due stache e dopu fe üna farfala, pìè le due farfale, grupele ënsemp e tirè propi fort dë maniera chë le stache a së disfu pa